Elia jon mumua tara taheleo. Elia bobor sila, bobor sin se nouk a masal tagoan. Lia bobor sila ua nouk ien, te pika ua mulo, komin hasiko a ka te lot e no tor, u trausis jiu sah, le hasiko e nom <hesitation> u trausis jea u skeit te ka me na lastik a gargar te kat e no tor, bu tor te, bu tor tamulo te raeh e no. Tarasah, a pean a binij te hula soat ne mu lo turu tor, <hesitation> mei tama pean u lo, na pean a Sunahan. Haso e nau elo ma haboak elo, eiau a ka te kahet hareah kuru ne ria ri u tor tariri te ka me ria ri a pean turu tor. Re kat haraeh e ru tarasah ri ya natei, na pean, na pean a Sunahan. Mes a ka te hahat e goan a masal, a taheleo a tou mok boro tamlomi kam me na boro te potok o no, boro te burung o no, boro te tuan ni houp ne mulo, je tuan ni haruk e mulo, a min boro ri ien kumin, min boro te potok o no, e hapotok e mulo, a min boro te burung ur, burung bitan, boro te haruk e mulo na te-te-te goh ne mulo, goh na haruk bitan. Eiau a min boro nien, be lo te ngot e nom a pinapo tariri e gagaus o no. Mei ta kuhilu, mei ta kusi, ta tulubuil te tuan ni kais na tara kanen tariri. Na mes has a ka te ka me mualo a pean a kekerek, u ka te hasiko enou, <hesitation> bumbum jui sah, kum mok hahuj ni tasi, buel bitan, buel bitan e mua lo u-u ka tanou, nome tanou, be lo te soat e mum be lo te hapir ne nom, eiau a ka raeh. A masal logon iam u bor, bor te haj e re mi i roman. <hesitation> Kahet haraeh nin a mani ka tara masal has tamulo, ka me no u Sia u mending day tama ka me lo. Min ka te takal ar, min ka te takemar tara masal ne lo jia titi, kui haraeh. Samop e mulo, tul e mulo, be te boak haraeh e no, ba, eru te tuan hasikur be ru te kikisal ar. Tara tou ka has tara masal <hesitation> bor tagoan ien, te ka ua mulo a pean a kekerek, pean kukuvei, na pean a hitoj, pean a kekerek a jon, hajiji haraeh. Hia hahajiji iam ba toai tamulomi te raeh e no, ngot haraeh e si tamulo, ngot haraeh a-a jon te kajin tom e mulo jia hihin te kajin tom e mulo. Mei ta hamunasin u tamulo, mei ta hamatohan u tamulo, je lehan ne ne lo, be lo te sin kat e nom u mangil tamulo. <hesitation> Borbor nien e haso nitoa ria masal turu mamajin u poaj tara min gongon, logon se rea ru luma taru titi nu kaua i tariru, uum. <hesitation> Borbor teka na ien, borbor tara masal Le hahat e nouk a masal, te ka me mua lo a hopis a pean, je hualu a pean, a sia na pean, hahualu na pean, hahopis na pean, hopis eiau a namba raeh kuru tama ka mea lo tara masal, tama ka mea lo a hopis a pean. Tara sah, a min hihol tara min ka e pias a ni roman. Hihol turu hasovo, hihol turu hatatei, e pias a ni roman, na sa sai a hihol, te mangil e ria ri a masal ya ka haraeh, e pias kuru no. Ne ri mei ta ka hatuan miu sovot, eri a tol. Ri mei ta ka hatuan miu sovot te hatapai e ru a ri a masal. Na masal ri mei ta ka hatuan miu sovot te kui e ria ri a luma, te tapa ru a masal, na te kui e rua ri a kui, e mei. Bor nien e haso nitoi ya masal i tariri, eru ya kahet haraeh nin a masal, be ru te kajen gon mer u hihatuj te kana ien. Komin kat papal, hualu a pean na hopis a pean, e tuan e no, bang e ria ri turu Sovot tariri mei ta tuan u, ta kui mea ri a luma jia a kui te nen ria masal, ne ri mei ta lep sai miu u kakao roman jia uel i roman. Re ka meru u sia ku panahas u ka te hatuj e ria ri a masal, natei tara masal. Natei tamlomi, iau te, iau a moni tamlomi. Me kui mu be mi te lui e nomi a moni, hatatei haraeh am. Eiau u borbor tariri tara masal.